मार्ग निर्धारण काने जसा मैप को इस्तेमाल। जसा कई चालर्या अपण, अर रास्तों याद नी है। अपने पास मोबाइल हे तो उमे एक ऐप रेवे गूगल मैप। उई अपण डाउनलोड कर लांगा। <noise> जसा कई चालर्या अपण तो ऊ जाग को नाम मैप में लिखता ही बता देगो। कतनी दूर हे, का से होर जांगा वा सब बता देवे। मैप से एकदम सही जाग ने पुग जावे। कोई से पूछनी नी पड़ेगो। मैप से कसी भी जगह जा सका। मैप अपण हे दिशा दिखाबा को काम करे।